हमें जब भी उदास होये के छीये अहा बहुत पता रहे। कि हमरा के का छीये अहा बढ़ बढ़िया आदमी छीये। अहा जिसन आदमी सब बने परेशानी में मदद करे अगर उदास होईहे त हंसा दे बहुत निक छीये। एकरा ल शुक्रिया।